<hesitation> Raha ataoko zao mbô ampihegny <hesitation> fihinanako sira amy raha ihoagniko zao e, <hesitation> vôlohagny zao ôhatra hoe e, <hesitation> mahandro agnagna zaho e de <hesitation> ataoko helihely fogna sira amin'anjy akao, koa ro mazava regny mônko efa tonga de tsy asiako sira, de <hesitation> kô leha raha efa misy sira naturel regny ôhatra le laoko regny e, ataoko hely fogna sira aminanjy akao, de koa agnagno lasary zao ôhatra hoe <hesitation> tokony ataoko sira izy e de sôviko sitrogno le sira.